Pues jakoyach jue tëkëkyë ni'ixë madyu mëjk ja yë ayu'uk, amaxa'anbë, amurux a'ax myëdyak yëyëch dun ajtyë ni'ixë tëkëk tuyë.